Fornen faidiee, ken shainkaba deinami shrake edekan, minin edekan, kahk edekan bitza ken adlikan, fatierka ken adlikan, arjeka ken hamerkan, debata ken hamerkan, batais bilforon, makrona bashamililog adlikan, ayhaja ken adlinami foronnani ay erin firgeka ken karjenami.